Ny taigna tanjogno amy lay paosy <hesitation> hely amin'ny jean an matetiky ikajianagna le fitaovagna madinidiniky izay hoentigny mandaihandaiha, alaiky ohatra la clé e, téléphone a, clé USB sy ny tariny.